Gommo ko mi laato ngaɗo fimo annanamo sanne, gomma ni mi am milaato neɗɗo latiɗo, hebi ko yiɗi e lawol nguɗol fimaako. <noise>